<hesitation> في يوم من الأيام القطة الفظولية لجت قلادة سحرية في الحديقة، أول ما لبستها <hesitation> صار عندها زي القدرة <hesitation> على التحدث مع البشر، وبدت تساعد <hesitation> تساعد أهل <hesitation> أهل الحي، وكل من- من تك- تكتشف فيها القدرة الجديدة إللي في الجط، وجعدوا أصحاب الحي يحبوها ويستعينوا بها هلبى.